لو كنتو مظطر اكل نوعين من الاكل اش اكل بقية حياتي ؟- السمك والتمغ -لان السمك بينو اغلب المعادن الي يحتاجا جسمي، الي هي ال الكالسيوم الاوميكا ثري البروتين الى اخره، والتمغ يكمل هاي المعادن، يعني السكريات هاي الشغلات ، وكلا صحية